مونږ په کور کیی سوشی د وریجو نه جوړو، اول وریجی پخوو، بیا ماهی پخوو او بیا د مصالحو نه په ګټی اخسو سره سوشی جوړو.